نه، ټول سپي یو شان خوی نه لري. ځینې نسلونه ډېر مهربانه وي، خو ځینې بیا محتاط وي. د تربيې طریقه، چاپېریال، او انساني تعامل ډېر اثر لري. لابرادور یا ګولډن ریټریور اکثر ډېر دوستانه وي. خو دا مهمه ده چې هر سپی له کوچنیوالي ښه وروزل شي او ښه وساتل شي، بيا هماغسې تربيه اخلي. نو تربيه ډېره مهمه ده.